Ny fomba fifandraisany samy vorona dia misy ny amin'alalany sakafo, misy koa amin'alalany feo izay mifampy zara zareo na koa misy koa ny fandehananan'ireo amin'ny alalany sidina maro be.